जुन्ग् सैकेल् हन् दनिहै सने ब जुन्ग् गद गदैनि ज खन्ग्नै, कलम्बनै बुसु बुर्को गुज् कन्ग जुन्ग्। गद गदै, बिर सैकेल् सले बेबै जुन्ग् तुइतिओनो थन्ग्न, कछि खलिअ हुअ थन्ग्न। सैकेल गिजिर्ब थैय, सप्नि कुतुकर्लि पनि थकै, म्प्रए गिजिर्ब थैय, गिजिर्मन्सि पनि थकै। सैकेल हुअ है मनि सक थैय। म्प्रए बिनि लगसे सित् थैय, हन्द्ले थैय, ब्रेअक् थैय, चर्रिएर् ब थैय, नुन्ग् बुसु पर् लन थकै। म्प्रए उन्तिन् रेमन्सि जिरेत्, पोजुन् थकै बेब। दय न्दिऔतु दुन्ग् खै मन्, दब दिअननिहै अन्ग् नोन्ग् सैकेल लुन्गो, अन्ग् मलबत् नुओ थन्ग्बैबैये ब बहैनै जैय। भब य बु बहैय जुन्ग् हा, गोकु पित् लकिन् थकै। सन्त्सिखलि, जुन्ग् निनो खतिऔ है, सैकेल रेलेअज दुन्ग् मन्। भिऔ है, अन्ग् जुन्ग्, बब जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् हा। अर, सैकेल सलेइन् निअ है, जुन्ग् नि, जुन्ग् नि देहनि थकै, जिबत् मजन्ग्। सैकेल सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग् है, दोस् किलोमेतेर् सेत् सलेइन् थन्ग्लो मन् जुन्ग्।